لو سألتني أكيد بختار أكون فنان كوميدي، الظحك شي جميل وكمان يخلي الناس تنسى همومها وكمان أجدر أسعد ناس كثير، الرجص إي حلو بس الكوميديا فيها تحدي أكبر وكمان أجدر أوصل لعدد أكبر من الناس لأنه الظحك هو أساس كل شي وكمان يوصل المعلومة أسرع.